بون نبريفيري البوطونا اللي تردك في الوقت ، بارسكو تحبس الوقت اكوا بون ، مي لي تردك في الوقت صافا تو بارماتر تكوريجي بزاف تاع لي فوط ديرتهم في حياتك ، بزاف تاع عباد تستغلهم ، بزاف تاع امور تعيشهم ، تعيشهم دون مانيار ديفيرونت